Ore' sia binatang totalos kalalumbanku sosa toaren ne luamban te'ere sia sep ya talos riri' ondei pulu'ne ore ise timpang suapa wo suapa ya'talos riri' mombuya topulu te tonatura puna pakura tera katatonanku nakura to ise na' talos kalalumbanku wu tu kalalumbanku ren toarene epes epes te'e ise to katatonanku ise mowiya sungapa to tiara kanya tomakamu toma momou we torakel to kalalumbanku topowinmu te'e leni ore iya mosoma onde epes mainto intoanku mawononuanku tokalalumbanku oneren to arene langou. Apaleni onetuku mangase langow maluno ore ise munto suapa sene matura sangapa kamu' ne apaleni kangan wowianku ore ise munto' sus apato kakanen wowiaku natulae kamunesene mbuyate'e pakusale ya'ma sumuka wuto binatang to kalalumbanku oresneti'i tikus, tikus te'e rumahpo sangapa tokanen kite. su lirik, su walei, wo suapa toone to kakanen rumata raponen tikus ktatonan kite tikus te'e talos makamu te'e leni sangapa tokakanen tone raponten tikus mayon te'e mak pakarumeku. Sepkatatonan kite katatonanku to kakanen te'e naka'mue.